إذا كانت عندي القدرة باش نختار معاش كنت باش نتحدث، يعني باش نتحدث مع نفسي في الماظي ولا -ال- في المستقبل، أكيد مش نتحدث على المستقبل، لأنه لا يمكن الرجوع للماظي، الماظي دى جاء <hesitation> يعني عشناه بماظيه، بتجاربه، بسيئاته، بإيجابياته، بسلبياته، ب <hesitation> بفشل؛ فلذلك ديما إحنا ديما نسعى والمستقبل يكون أحسن، والمستقبل يكون أفظل، بلاش أغلاط الماظي.